Xa ba'zida turli hil do'stlar doirasiga ega bo'lish insonning rivojlanishi uchun foydali bo'lishi mumkin. Bu turli fikrlar, tajribalar va dunyoqarashlar bilan tanishish imkonini beradi.